woodi gaɗowo 'tsafi' ha wuro feere 'kullum' o waɗa 'tsafi' o waylita goɗɗo o wartira goɗɗo debbo o waɗa 'tsafi', o wartira goɗɗo dabbawa, o waɗa 'tsafi' o hakka himɓe ceede, o waɗa 'tsafi' o hokka goɗɗo ceede, o waɗa 'tsafi' o hoosa ceede goɗɗo, kuugal maako kenan, o ɗo fiya leddi on annda ko fe'aata say nyannde kam o bi bari o waɗa hoore maako say o waɗini hoore maako say o warti paaɓa de o warti paaɓa bo o annda bo no o waɗata o warta goɗɗo nonnon owarti paaɓa 'shikenan'.